Aasiah tetäs väega pall'o näütüses suppõ ja kastmit kookospiimäga vai kookorkoorõga vai kookosviiga vai midägi säänest, aga mullõ isikligult tuu väega ei maitsõq kah'os.